Em <hesitation> of mbi nne Ntuna-tuna owure akpoe ka ego, akpoe ka echi ejire. Ofu abh na ori ofu mbi kpe o kpi jen, ofone mbue eya o, oyue, ofone nkok e ya o, oyue, okhima o rang o, okhim. Okhima e resio okhim, ka jena, ofu abhi na Obhasi nyo akpo ka echi ejire na ofu anyime ka eku se wut ekhin. Obhi obhre fefeb a su mbi fefeb. So na ofu mbi me o na ofu mbi okorom oching oching, ofu abhi mbi Obhasi a kpoe, mbi akumi ye ka ego, a kpo ka echi ejame na echi eja, ofu abhi na okorm oching mbi okabarisuao, mbi nji nji o, ofu mbi Obhasi anyime ka eku na ofu mbi okor m.